ʻⵉⵀⴰⴰⵏ ⵎⴻⵡ ʻⵜʻʻʻⴰⵀⴰⵎ ⵜⴰⵜ ⵀⴰⵜ ʻⵉ ʻⴷⵉⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵜ ʻⴰⵔⴻⴳⵀⴻ ʻⴰⵣⴰⵔⴷⵉⵙ. ʻⵜʻʻⴰⵀⴰⵎ ʻⵉⵀⴰⴰ ⴻⴻ ⵎⴻⵡ ʻⵉⵀⴻ ⵜⴰⴽ ⵀⴰⵔⴰⵜ ʻⵏⴻⵀⴻⴻⴽ. ʻⵜʻⵉⵇⵏⴰ ʻⵜʻⵉⵇⵏⴰ ʻⵎʻⵓⴽⴻⵏ.